ආදරය කියන වචනය <hesitation> ගැන කියද්දි නම් අපි හැමෝටම <hesitation> සුන්දර මතක වගේම <hesitation> අසුන්දර මතකත් ඇතිවෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ ආදරය කියන්නේ අපි හැමෝගෙම ජීවිතවලට ඉතාමත්ම <hesitation> තදින් බැඳුණු <hesitation> හැඟීමක්. අපි පුංචි කාලේ ඉඳන්ම ආදරේ විඳිනවානේ <hesitation> අපේ අම්මගෙන් තාත්තගෙන් පටන්ගත්තාම අපේ සහෝදර සහෝදරියන්ගෙන් <hesitation> මිතුරු මිතුරියන්ගෙන් <hesitation> අපේ පෙම්වතාගෙන් <hesitation> පෙම්වතියගෙන් <hesitation> එහෙම නැත්නම් අපේ <hesitation> පසුකාලීනව අපේ ස්වාමි පුරුෂයා භාර්යාවගෙන් අපේ දරුවන්ගෙන් <hesitation> මේ හැම දෙනාගෙන්ම <hesitation> අපි ආදරේ විඳිනවා. ඒ වගේම අපි ආදරේ කරනවා. ඉතින් ආදරය කියන්නේ අපි හැමෝගෙම ජීවිතවලට <hesitation> තදින්ම බැඳුණු හැඟීමක්. ඉතින් ආදරය කරන මිනිසුන් එක්ක අපි ආස හැම මොහොතෙම <hesitation> තදින්ම බැඳිලා <hesitation> හැමදාම සතුටින් ජීවත් වෙන්න. නමුත් ඒක ඒ විදිහටම පවතින්නේ නැහැ. සමහරවිට අපේ <hesitation> ආදරේ කරන අය <hesitation> අපෙන් ඈතට යනවා. එහෙම නැත්නම් <hesitation> අපිට ඔවුන්ව අහිමි වෙනවා. සමහර විට ඔවුන්ගේ ජීවිතය පවා විනාශ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ආදරයත් එක්ක <hesitation> අපිට සතුට වගේම <hesitation> දුකත් <hesitation> උරුම වෙනවා කියන එක <hesitation> අපි නිතරම මතක තියාගන්න ඕන. ඒ නිසා ආදරේ ඇතුළේ ලොකුවට බැඳෙන් නැතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නම් <hesitation> අපිට හැම මොහොතකම සතුටින් ඉන්න පුළුවන්.